یو وخت د یوه جادو ګر زده کوونکي په تصادفي ډول ځان په یوه ګنګل بدل کړ. دا زده کوونکی نوی و او د جادو په ډېرو هنرونو نه پوهېدو. هغه نه شوای کولی چې ځان بېرته له کنګل څخه را وباسي. حیران پاتې و. کله چې جادو ګر خبر شو ډېر په غوسه شو. په بېړه راغی او هغه یې له کنګل څخه را خلاص کړ.